Qurtumi sunii ak ishinii wo uffira dogort qurtumin sun guddioa korati won birri kabdi ta ishin woin uffirra dogortun, hinworanti biness fa uffira fa akas uffira dogortiey, uffira woranti aminen jabdua mal ishin it kurumsitetuu akum cholle uffira dogortiey.